Kua yandepuere vaera ñame jou misɨareta, jaeko yayapota licuado rupi, amogue mbaetɨ oyue reta, kurai yaukata oyoupe, jare yakaru kavi vaera